Pues mayit yë tyun padyë ko'o yë clavo myak ëxwënpësëmëp taok manaj të muk kubawëbyë ma tëjk ko'o tijatyë najk madyunayn tya bi'i tijatyë naj jakawop apëkëwayn bi'i t'sa unkë tijatyë jadun yë tyun madyu yë martillo tyun.